Unij, unij ací ukoowí kalënţën wí. Unij cíwun koo kalënţën wí waw. Awuleemp wí uleemp wí mënjá okoo cum. Uleemp wí unij kaleemp wí acum: <hesitation> unij mëyëlan kanţíj wël kanijaran, mënká banij kënjeej unij kanijaran, unij mëyëlan pëñawëna ulef ojënţ. Unij bakáaţ uwala umpaţ bakáaţ kanjeej wël kañawëna ibol, inkanda. Aà unij mënká bandeela amëŋal pëñaw iñan injënţ kënjeej unij kañawëna wël iñan.